ذات مرة، يعني في يوم من الأيام، كان هناك عائلة من الطيور في أثناء موسم الهجرة، ولكنهم ضاعوا، ما يدرون وش يسوون، وين يروحون، فكذا ظلوا يناظروا، يناظروا هنا وهنا، وبالآخير نزلوا على مكان كان جداً رائع وكان كله طبيعة خلّابة، وقرروا أنهم راح يوجفون في هذا المكان وما بيروحون مكان ثاني.